e re'en nigan <hesitation> kin sak'ajaj wiib' e kinitinek kinch'aj najaloon kinkoj nixab'on chi riij otz richa'jiik kinb'anan ixeb' wult kinkoj pi najlom che chirij e r'aj kajb'inek jerte <hesitation> kajal pi k'atan ela' rimal kitz kitz'ilis qajlooj kitz'iliib' kajloom kitz'iliib' qwee' más kajal pi k'atan k'atan ra'aj tons rajawxiij e kinitnek ixeb' wult kinkoj xib'on che niwee' saq ke'lkan niwee' tek'ara' kib'antajek kin kin kuchun kinkuch pi jun toalla kink'ama' ni toalla kinkuchon otz kinwalsaj li ya' chi riij tek'ara' kinwilan alnaq chek li ya' chi riij kink'ama' nixiyeeb' nab'eey kink'awsaj niwee' chi niwach y kinak che rixa'iik rixa'iik kinwilan ke <hesitation> koto kipatzab't mas niwee' kinkawnek kinwalsaj li patzlik niwee' tek'ara' re'en kinxa' chek niwee' kinxa' chek niwee' rik'in nixiyeb' kink'awsaj pi chi chuwiij kink'awsaj niwee' chu wiij te kinkoj chek nixiyeb' kinwilan otz chek ranmaj tek'ara' kinlik' kaan niwee' chu wiij. chech chi riij ke'l ya' chiriij karalsaj b'iik juntir chi riij kinwilan k'ot chek más ya' chi riij junwlt chel jun xiyeeb' ela' otz kab'anan per wa ra'at' la kaxa' la wee' y karoqpij la wee' os taj kira'an k'ax la wee' kira'n k'aam la wee' che chi riij ka ka ka kachijijt la' wee' ra'at rajawxiik kachijij qawee' rajwxiik qa qalan rajawxiik kasak'ajaaj otz rika'iik la wee'nemerek b'la' nem kawil la wee' kapan che la la chiriij la waqan qas q'os b'la' katb'inek katzoqpij biik la wee' katb'inek ewa' kachijijt la wee' ust rika'iik kika'yt bien tela' kinb'aj poon chawan al toom otz kikichij che li li wee' otz rixa'iik otz rich'ajxiik li wee' <noise> otz rich'aj xiik li wee' otz taq wee ke k'iyrek ere'en cuando ya kib'antajek niwee' la b'e' tek'ara' kin kinkoj ni cola kinkoj ni wutz'yaq kinyak niwee' otz b'la' rika'iik en wa kachijij taj k'ax rik'iyik qawee' pi qajloom ti tichijij chetaq re li wee' tichijij altoom ela' xu't laltom lal om xaqara' wa kikisak'aj kiwe' otz kajloom kika'yek <noise> en kiksak'jaj taq ust tika'iik kiwee' <noise> kika'yek xu' la kapaj nitziij. <noise>